Wa yitou kou, <noise> yitou kou éuuuhh gani ogni diaréné ti yikouya, oga diaréné ti yitoubéni, kén nguéni khamé, gassambé, euuuhhh khilé, khilé wé, éuuhh ado diébé, wala oy diaréne ti yite guébé ye kénŋo gouné ké yéré wathia, bin mé atouwa atouwano nkara, atouwano gna nkara, kénŋa, kénŋa euuh sé un problém. Euuuhh yitou kou kha, ikha guébé kara i kara kéné kawéyé gna, éuuh khakho yogo dji nŋa djin nta tékhéné, euuhh gani djin nguégni khakho nguégnéy mokhobé djin ntékhéné tout le temp tout le temp, wala a féy khassou siki nakhati, bon ména khassou fili kouwane ta, khassou fili, éuuh ara yite guébé kara, wala yite guébé kara, ik mé éuuh kou yitou béni yimé ga biréné oga tou nanti ay fossirono ya, éuuh onta aaah féyé tou kounnkou gna mpossou pharmassi gnitou kou, kén nké labanté gnani, pésskeu okou tougounouŋa angana diogui ina gassambé ina ina diakhi diakhi ina ra an ntougo nŋa, ay fo ay émoragie ay kérni, ay euuuh féré nkoutou, agana féré nkoutou donc euuh éhh ine diarane ti kégna. Wala ééuhh ay kamb diaréyitou nŋéy oyitou kou, khamé nŋa ay fo sirono, ina léminé nŋwankhi ti khamé ŋa, lémina lamané, ay fo guéb guébé sirono. Yo wathia kén nthiou ntakhaya ahba a touwano gna nkara, a touwano ndaga touwa ké khirssou béni guégno kané ido touwakhou ndaga, ido touwakhou ga daga kéta béinn khar yitou béni go makha o yakhé nguiya o rantakha golignaŋa tiya, passkonta tou, kha oy tou ké kha pé nanti fo lamanou béni go makha i kougna mpossou éuuuh pharmassi gnitou, sé claire kén nké labanté gnani, wala. Ké kén nŋakhati éuuuhh khiŋé kén ŋakhati nŋamou gna lono, nŋamé ngana ro, ay rono do débé nŋa ana ro débé ŋa, ana dérwéé ké travérssé ana daga ma kharé, ana kharou mpaga, wala. Léminé sou ga déb débou kouwa ossou khirintou ké mokhowa, puisskeu agni agana nŋamé ngana ro agana débé agana ro débé nŋa, agana dangui débé nŋa, ana légal ni kou koupéna, passka ni dorin nkoumou gna faka. ana légal ni kou koupé, éuuh onakhanŋa, manga ni fouré léy, okou yéré mangani fouré lo odo dionga nakha, légalou fili, don sé obligé léminé sou ga yéré assou ray khignini, tou assoussou. Yo wathia, ŋamé ntakha rono. Kén do yirigui ŋamé ké nta bana, yirigui ŋamé sé o otouss kéna fi tanagna, ké ké do isséssé oytou sakha ŋamé gnane kénŋa ado allah ŋamé inta bana, allah ŋamé kamou gna ntékhéné ana kholou mpaga, ana walé katoya, ana daga gounéŋa ana faga. Yé yirigui nkhalé ŋa ira dji raganté gnani igara wara katoya, éuuhh hakhati bané kéta, ado o woutou oga oda ome douda takhou, wala adaga nokhouwa oma dou do kén nkha takhou, khar gani nŋamou nguéy éuuuhh tél nokhou béya, éuuh yiri gui nŋamé adaga nokhou aganta fatanta télé nonŋa, passkeu dji kér kilé tana gna woutou wala ora mégni guéméy passka do sémbé gna li katoya. Donc khigniyé kéké ni kéya ta éuuhhh <hesitation> koundou mpili ngana koupé, obligé khane fér é gna débérini. lémounou koussou télé nŋwankhi koun nkholou wa, kholou ado doroun nkoumou, ifako gnane dji labanté gnani, oy wankhini oy khignini, oy khigniyou nthiérana iy wankhindini kénŋa nokhonŋa, ona kégna mini kén ndima robiné ntéy, wala wathia robiné ni nŋéy épui lémené ma intéréssé télléma aga télé éuuuhh khigniyé séra fanŋéŋa, fanŋé déja wathia, sou yirigui mpanŋé gnimé sakhe nké di wori, eeuhh igna mokhobé, ééuuh fanŋé ndaga d'un seul kou agatanŋana ma kilométre ni fili. An ngana guir débé nŋa anga kignéné ar folo nthioussou, folo nkhoro karéma, pésskeu a daga wathia fanŋé ké ga siguinda bé ana kinéyi ndji gna, kinéyé djin nga khémpéné nokhou bé ana no gna. Gani éuuh kinéyi ndji angana ri nonŋa kata nga dioféné dji, djignimé, pésskeu séyé gnagnéy, okou ro khoubou nŋa en soixante <hesitation> soixante seize, soixante seize nké ga tagandini, godé ma ro séyé, ona féré ndo sérétti gna woutou ona daga ona thiakou ki mpaga ona ri ni nkhoubé nthiou taga ti kégna, gnimande taga éuuhhh, séyou ngana. Wathia ééuhh séyé nta wori sakh sakati na tanŋa télé éuuhhh agna ŋaralé gnaya, éuuuh dji nŋ a wourédou ŋa agna aro kinéy djin ŋa, a féy folo nkhoro. djinŋa agna kom kholé, wala agna kom kholé mokho gna donc léminé nti tél wankhi fanŋé, ah an mpinta khignéyé makha euuhh wala, khigniyé mbalakhou kékhane kéya, donc wathia, robiné ni ŋéy, bon ofofossou na robiné gna, ado guédou soronŋa kani yogoni ya guédou ŋéy, mé robiné ké yani assoussou gobo, a khari diokhou ndo féyou nŋa, robiné gnanéy donc wala. Hakhati dangui, hakhati dangui éuuhh foura khoro gnan nguili saint louis iga ti iga guili ndara. Iga rini i sik ti i siki débou gnogoniya ido marssandissi nga rini, wala donc okou oga moukou mokho béya hakhati dangui, fourou kou ganagni danguini ine toubabou gnanéy ine sagalé gna tougana, éuuhh nké di wori éuuhh dindé yogo gni nka mpalakhénŋa dinde khoré gnimou ngaya nde thiénou gna woréya assitinté nguéni dindé ké tinŋé, wa ntirindi ndi, iti fourou, kou gana gni dangui na nikathié gnanéy aga wokhé ké, ado kén ndindé nakha, mé a thiénou ma gnani ina a sitini bon fouré ké gana ri ana sigui, ééuuuhhh diama goumé, kén ŋwakhati débgoumé fé, diaman ngoumé gnani ana ro i foura lémé nŋa, ina soka télé ina kathué ké raga télé, iga télé miga nkigné fouré ŋa, ana sagalé ntouga ana ri, ana yilé, ina kathié ké lampoundi fouré na dangui. Ndéw ti thiénou ma fouré ké wori khi nda thiénou kékén ŋwori. Bo kén ndangui falé, o fourou kou iy danguini, or koukou nŋwori mé kén ŋwakhati sagalé ntakhayéy, ide sagalé ké béguéy, puisskeu kénŋa a lépok kén ŋakhati éuuhh kéinn nthiagalé agno do kaméra bathily ni gna nakha, éuuhhh kaméra bathily ni ngana le le plus ancien c'est à dire sér bé khoré nguéni agna gnana tounka gnigo. Agana gna tiyabou ana gna kaméra, maga rini gadianŋé gna gni inakha ŋa do kén nthiagalé baténŋa donc i bogoumé, banéssou khémpi ikara, wala miga khar mémeuuh, boundou na boundou kita, bathily ni gnande boundou kiniye, bathily tane kha fé tiyabou bathily ni gnani, a cinquiéme génération gnani nké, kén gnanda boundou kouyi, ayanda, boundou kini malik sy, malik sy di kouré nga takhou, wala. Fourou kou kéta eeuhh i continué maga kignéné hakhati yogo je ne sais pas kél date, mé nké di léminakhou gna yéré fourou nga danguini, éuuh matam kéinm wéy saint louis, ina dangui matam ina ri bakéli ina dangui télé ma khayi, wala fouré gnéy, ore kén ŋwori yo foura khoro.